نختار نكون سبع حيت السبع كيمثل القوة و الشجاعة، هو ملك الغابة بلا منازع، و الحيوانات كاملة كتحتارمو و مكتزعمش عليه، و كتبقى بعيدة عليه حيث هو بالنسبة ليها كيشكل خطر و عندو واحد الهيبة و المكانة كبيرة في الطبيعة.